Ny kôlibria indray a, izy io de vorona, vorona kely izay izy de izy a m- maivana ny lanjany, de zay izao de efa afaka ilazana hoe afaka mitahiry angovo izy amin'izy 'lay maivana, de izy le manidina haingana be iny koa zao de efa ahazoany angovo satria amin'iny izy sady tonga de afaka sady misakafo no manidina.